Laha ñy fotoa nahaterahany ñy namako ro haliñoko, ka mikaiky ahy ie: -La mialatsiny <shushes> aminao roahy hoaho aho ,la manao azafady bevata fa maro ñy raha mampiasa ñy lohan-teña ,mampiasa ñ ñy kabeson-teña ,tsy ataoko koa lahy laha afara fa hiezaky aho laha afara ,hahatiaro ñ'andro malaza <shushes> ho anao.